د آزادۍ کلمه ماته د تنفس د آزادي احساس راکوي. زه پکې خپلواک فکر، خپل عمل، او د تصمیم نیولو حق وینم. دا کلمه د درناوي او مسؤلیت ترمنځ تعادل ته اشاره کوي. آزادي ماته د وطن، وګړو او ټولنې لوی ارزښت ښيي. په ازادۍ کې هم ښکلا ده، هم درد، ځکه قیمت لري. زه باور لرم چې حقیقي آزادي له دننه پیلېږي.